Am emla huan tuya ya yak hifnei nei isubeyam lau lau lau ma ya weretik eyeheleme ya ya esihelahuan tura kalabet tola maun yak ifnai nai i bakalai ra ira ibona sefu ei subeya yasa yakaifef fala muhtei am amailolohok yakif nai ya yaka kalabe tolan ara hoholo la tu esan nai hel anno he yakai mes siaka an uddoi namba yaka tewa ya toi lau lau tarafara kane leo wa ya' enen bot lau maiya helou he se ase nia he heya hili meno helou yak kifnei nei bakalai ira meno gahuan huan heholo. enamaun ya tak amlai tu yakbaluta maun elibora esi nemeno ya ausane ya kamana yebeleba latifa maun i yatib enlima ebeleba latifa ma ya Huna la fole fala adan en enli enlima adana fole inimaleo i esi amblau i yakif naina i bakalai ira i luman luman i me i buna a esan leo emeon i i bu'is ei bibuna fifilina i buna fifilina i kasea tuyak tasea inara amarama'am evalahuan am so lokloto kanalala maun am akutam ayayai awehuan ekefekmei idini ya yaka ho inok enou dani amba yakat ni ano wai ano no ya belebala yaote akai nek lehe sike ennin